छुटा कट या खरोंच देखभाल कनू तरीका या च की.हम वीं जगह मां साफ सफाई राखण चैंद। और हल्दी तेल मिलेकी भी लगै सकदा। हल्दी मा एंटीबायोटिक हूदी। और य त क्वी टूयब भी लगै सकदा। खरोच जगा मा वैक्टीरिया पैदा हूण से बचाण चैंद।